Australian inchi gudio jaesat katika dunia inchi tunne manya lamit diju jirt sunne manya indiati iyo pacific inama australia inama manya jal kubetu sagale ishian sagale manyati kurtumii faa inama kune inama dib ede macahau sagale ishiane kakate faa.